Yo sona utor to yo anga anou to yo. Anou to noya mo yo to dukum ok a non eni toro yo anga mo tolo kaidilon ok nemonaia ma mo anou a ma to kill tore romro ok a nou enga kame karek bemi royo per ti lung mo yo ma vaki bung yo ma. Kem ta gua kem tagua ku yo me pun mo anou ani tolo kaidi lon toro ta lunga mo ma mo tore me me gua mo anou ani be vakibung yo ma. Alo mene mene. Lung mo yo mena he yo me mon a yo me lele mayo mo yo me rpek wan kongana a nou anga lo tolo kaidi, lon muianga na a nou anga lo tolo kaidi, lon mui anga yo me pur ta deltu ka yo ta kill. Ku anty ta toma ne pulo va yo ah tato hona kemta toma pulo va lo anga kolonga. Pulo va yo nem mer nan nga kolonga. Per yo bemita kil nani per be mi manga tomo nian. Mo robung rom ro tita ve gua mo <hesitation> rolo mdetu ta ye mer ok ti rom rom no ti ta e gua ma <noise> mo e tubu yo. Yo taye killing mo nga oveng kemo di taye gua tomung yo tan tanga lone ne vasima sier anga tomung. Tumung ka tomung ne vasima sier anini go samung kone bananga me pur va sier mo na e skul slam. Tagua anga lo ne gua anga tomung anga lo sona mun ko ne anga lo ne koti yo tota gua alo skul ana ku yo me pur ko ne vene monia per ngna nga mo ne baranga me pur mone vatiou ne vasima herek amo nen per ti be ta tekem. Tita teke pe yo be ta gua mo be her mbo si tibeta gua kirkir ku o ta vasima di mang me vasi ma herekta deltu tibeta gua beta vasima di anga lo vasima herek pen yo na beta guam anga vatono <noise> yo ta gua anga vatono sol yo me ro <hesitation> yo pume ro mo anga lo mper ani kolonga nasi vadi tomo nasi. Nanga me bir naga me mper anga ansier buop ani kune ni kirkir robung per ana nasi vadi tomo nasi ano manga me bir tu nde kaping ne ok nani ansier be deltu nde kaping ne ok nani ansier be deltu nde kaping ne toro ni kirkir beta gua ma per ikom herek eni beta va ausi lo nana ma koto nanga tomung anga me bir kom kata ringo ma kom siam to ika manga pur keke kem nema mo anga lo mper sene uma raro dera ke ka e rosi birbir van ka tomun e rosi me mar me livu. Ko anini erosi mar taniali. Yo tagua yo no bung yo ta gua taro mana lo nou anou pul tomun komia komia to ndan ne pehua va ne kunkun komia komia anou posal tua yo to yo min anga pehua ano yo. A nou posal me ne yo oh seta kon toun totong kem min to mi ti ta mani me tor tota viriou mo tita lala mo rien mo, pu gua. Toto no yo me vasima ne posal nde yo mo die yo anga mer. Mena mana mene kem ok ika romro romro ta ye gua mo ro devi ka romro mo masi ta mer. Anini yo tagua ni yo tagua yo ta ye ringom tong toro neutor kone kone yo ta ringom tong toro mene mene kur pua na kere kere sene u tor ton tasol sene la mana lo horek birbir tison valong mo yo oh barana ma mepka va sier alo va vatono. Kongana ausi le tan kere na yo ta ringom tong tono anua anua yo ta ringom tong mo yo taga na mana nene herek ausi lo votono gua kona anga tomung e hona ano yo. Yo ta gua lalmeng kaleklek vamene mene tomung buop anga yo me kakae ku yo ta tanga mo vasima yo ku yo ta deltu. Tomene mene kene yo kata tiou anga lon anga lon anga me blik kone kome slam namo yo ni ta gua ko mana ni mepka komso lunga mo nemana nama anga yo ta lunga mo rien kanga lo mana lo manga me blik kona torek yota utor. Mana na som poke alo nemer mo ike se mer pasing anga ike dukum kese gua mo ke to leuro mo ke buop ike to leuro ano tenim mo mimem yo me gua yo me te nuang anam. Yo me te nuang yo me talonde yo me kil va e pe sona kil va e pe me te nuang yo me to mene mene ausi anga lo mana kone yo me te e bale ah yo me te bale. Kone kure bale per a yo me ringom tong toroi a sona vaka deltu e bale kona ve erona manga me bir sona vakadelt tu ni sona po e rona birbir ausi long son nuva kora ano masi nga me bir. Mana na yo ta rovie to nga lo ne se mung kone mu. Mu nemas sona mana birbir mene ke on mene yo konga na anini yo ta gua yo me koti ah yo me koti anini mu deltu lol sier ma ke seme vanom morien kirkir alo leuro mene mene ke vanon mo mu nema alo ne gua ang ke. Ke soni anini kem tagole yo taro. <hesitation> yo pu ta ro unia yo putaro a live putalo sikul ta te leuro mo rien ta toma ne <noise> vasima herek <hesitation> menien yo ta to puana komia mo yo tagua yo kame him herek alum yo. <noise> yo ta gua yo mita vaki bung e tubu yo tita gua yo mi ta poti min alo ne vasima tita gua ko anini tita gua siam ma menemene anga tin toni ikem me utol ikem ta ro mene mene bikos i buop na mana na ma mper mu buop to nsal geni mper mo yo ta rovie. Yo kata gua lo ileng lo mene rie. Ta gua lo ileng lo mu. Nago yo ni tagua <noise> tanun. Mene mene, taradel tanua tanua ta no mana yo tan tomga tanani alo vatono oh mana ni kusier a lunga morien komun. Ne utor te tang ne utor to mene mene, ne vanging to mung yo me va nging. Yo pu me vanging monga le vatono. Yo me lap bung mi buo a ko anini yo kame rade anga ileng ga i ye rua mene yo ma yo kam radel anga mung, tomung yo me nadel ale del <hesitation> tomung. Manga time vasima herek yo me ye tiou anga de di mo yo ta ve ro mana. Yo kata gua tua yo ni slam. Yo ni tagua anga lo moina nga yo ta gua van. Alo mana nga kone ausi mo ne utor to mene mene moutor vantem ni panalol di mepur ani me diang le ro yome utor vantan ti. Mo deltu vane utor alo ne pukani me pur anga ti me kakem tale utor yo me utor ale mana na. Yo kata mlo puka si slam tomung anga yo dukum yo kame kaka slam tomung anga yo dukum yo kame kaka slam mui anini yo ta gua pelto yo mepka yo ta gua va horek. Yo kata kaka slam mbo si ka meblik mene yo slam ambo sene ni blik mene yo. Yo mepka van yo kame ro mana nga meblik. Yo kame ro mana nga meblik mi mo ne nani tanga ton slam sana burbur nema per mana lon buop mi mil tanga ton. Anga le mana yo ta ka e manalo manga pur birbir emana nga kone ausi lo vasima kem per a yo taro mana aunia yo ni ta gua ku yo ni ta utor eni ka yo anga vatono ni yo ta utor aun eni. Monga lo votono anga mepur <noise> igo ku anou gua va yo ku yo ta gua ku yo mepur eni. Takil, <hesitation> takil anga ma doro kere <hesitation> anou kona torek ta posal ena ma. Ama kil anou mo kil nolo kil anou rom ro baranga ka karek mo baranga karek. Baranga kerek kui no yo nima <noise> mo yo bet vu yo nobung enima ku yo ta kill ku yo ta gua. Yo kata to menerie menerie yo ta gua ku mui anini ku yo ni nima. Mo tini ta ro putor lol yo kem ta nai eni kapuru kom here sa lunga moi. Konga na mene mene aunga lo burdel ikem me in e keng, kem me in e kap talu kem me in e <hesitation> hiyan kem me in mene mene aunia e gom aunia tonga le del kem me ini. <hesitation> mpe kem me in epe kem me in eko kem me in e tabluk e rona kere kere e anga mo nuye anga le delkem in e rona birbir ama me rade va yo kem pume radel va e pap me him ese buo a mo me him e me ama me him esa esa ero ka buk ena ma yo me kai nema amo rien.